आराम से सो कर भी जा सका जैसा कि आपन जाना ज्यादा ही लंभी दूरी का सपर रहे हैं, जैसा कि जम्मू से राजिस्थान है, राजिस्थान से केरल करनाटक है, तो अत्री दूरी का अन्य सबसे बढ़िया चीज रहे हैं, ट्रेन, अब ट्रेन बढ़िया क्यों रहे हैं, कि एक तो मैं खर्चो बहुत ही ज्यादा कम रेवे अमे जाया समस्या नी आवे। रहे हुए कि आपना और चैसा कोई दूसरी चीजा रहे हुए खावा की पीवा की प्रेशुबा की और चीजां की दिक्कत न। आवे यह वजह से ट्रेन लंबी दूरी के सफर करना बहुत ही बढ़िया रहे हुए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने साथ। नौसे <noise> अपना परिवार है है और अपना बाद भी साथ मिलेगा सबसे पहला हुआ और दूसरी यह बात है कि अब अपने साथ में जो पड़ोबारी समान रह सके उन्हें भी ला रहे हुए सबसे जिसे दिक्कत नहीं आवे। उन्हें भीा सका जिसे दिक्कत नहीं आओ।